Liɗɗi kanji noye goduɗen. Enen ni fina tawe meɗen liɗɗi ni, noɗi foti fu e balli, amma e wodi latiɗe e sella liɗɗi. <noise> Minen ni min andi liɗɗi ko dabbol ɗon, e ɗi ko'e jutuɗe e liɗɗi nanduɗi boddi